<noise> اجزاء النعلين بتختلف عن بعض، لكن في حاجات اساسيه، زي الكعب و الوطايه و الوش، بعد كده كل واحد بيختلف عن التاني، المركوب ولا الشبشب ولا الشبط ولا الجزمة.